Si namás tienin polvu pos con un pañu úmidu hondeamus con tola polvaera i tola fusca. No hazi falta de mercal betungis ralus i carus.